gott kvöld og velkomin í Kastljós þetta er síðasti

hugsa um þessa dagana h m í fótbolta Birta Björnsdóttir fréttamaður er komin til Moskvu þar sem leikur Íslands og Argentínu fer fram á laugardag og hún er stödd við Rauða torgið

er stemmningin

stemningin er mjög góð og hún versnaði síst eftir að heimamenn unnu sigur í opnunarleik fyrr í kvöld

við samgleðjumst þeim að sjálfsögðu en öll okkar athygli er auðvitað á laugardeginum

Argentína við hittum í dag mann sem ætlar að lýsa því sem fyrir augu ber augu okkar allra verða á strákunum

verða á Guðmundi nokkrum Benediktssyni við spurðum hann meðal annars hvernig hann undirbýr sig

og maður getur þessa daga fyrir alla leikmenn í og allt um þá og síðan þarftu bara að fylgjast með fréttum öllum fréttum það má ekki missa af neinu við lifum á þannig þannig tímum að það fylgjast allir með öllu og það þýðir ekkert að

ekki fylgjast með ef þú ert að vinna við þetta en síðan er þá langar mig sjálfum einhvern veginn bara að vera út af fyrir mig

að undirbúa mig sjálfur með sjálfum mér

til að mynda á laugardaginn

þremur fjórum tímum fyrir fyrir leik síðan bíður maður bara spenntur eftir

lokaundirbúningur rétt fyrir leik en þetta er náttúrulega öðruvísi líka af því að maður er að pissa í sig sjálfur af spennu það er aðeins öðruvísi að lýsa þannig leikjum og þess vegna get ég ekki beðið eftir laugardeginum hugsarðu eitthvað um að spara röddina eigum við að taka þetta viðtal hvíslandi kannski Portúgal Spánn ég lít á það sem upphitun fyrir fyrir laugardaginn Moskvu andrúmsloftinu og ég held ég verði klár klár á

andstæðingar okkar á laugardaginn þeir kunna sitthvað fyrir sér í fótbolta og hafa spilað hann aðeins áður hvernig möguleika okkar á móti þeim ég sveiflast satt að segja fram og til baka með þennan leik það góða

ég gerði það nákvæmlega sama með í Frakklandi á

sveiflaðist ég fram og til baka hvort við værum of lítil í þetta og þess háttar en svo bara spiluðum við fínan leik þar og gerðum jafntefli í fyrsta leiknum ég held að það sé samt sem áður þannig að öll pressan er á Argentínu þeir eiga að vinna þennan leik þeir eru með ja líklega besta knattspyrnumann sögunnar í sínu liði og þeir eru með marga aðra

við erum lið og það er búið að fleyta okkur þangað sem við erum í dag það mun ekki breytast í þessari keppni við verðum liðið

þess vegna hef ég frekar góða tilfinningu fyrir þessu aðalliðið segirðu

finna fyrir á Íslandi á íslenska liðinu já það er engin spurning

virðist vera lið númer tvö hjá öllum og númer eitt hjá sumum sem eru samt með maður finnur það þegar maður er spurður og Ísland

kemur upp það eru allir sem hafa fylgst með ævintýrinu og

þetta ótrúlega þannig maður verður alltaf jafn stoltur á hverjum degi þegar maður útlendinga sem vilja ræða þetta eru ekki bara við sem höldum að það sé verið að tala um okkur en er ekki svolítil pressa á strákana út af því

þeir sýndu síðast að þeir geta ýmislegt

það er alltaf pressa það er bara þannig þessir strákar hafa allir alist upp við að vera undir pressu í fótboltanum flestir af þeim fóru ungir út og hafa verið í atvinnumennsku ég held að það hafi ekki áhrif á þessa stráka

í öllum viðtölum við þá að þeir séu mjög rólegir

hvað h m er stórt

en þeir munu svo sannarlega gera það þegar þeir mæta hér á

fimmtudegi og verða hér á föstudag og leikur á laugardag ég held að muni átta sig heldur betur á því um helgina hversu stórt þetta er um borgina síðan þú komst hversu stórt þetta er þetta er stærsta borg í heimi

ótrúlega gaman að koma hér ekkert sérstaklega gaman að vera fastur í umferð þolinmæði og það er

gott að hafa hafa þolinmæði ef maður ætlar að vera í Moskvu af þessari borg fólkið

indælt og vill allt fyrir mann gera en það fer ekkert á milli mála að heimsmeistaramótið er í gangi

í bæ í gær stemningin var náttúrulega bara ótrúleg hér í gær stór hluti af stuðningsmönnunum eru mættir til Moskvu og Suður Ameríka er bara það

þeir eru dansandi og syngjandi

um allar götur ég er ekki frá því hafi verið fleiri hundruð þúsund manns að dansa saman niður Rauða torgið

þetta á að vera á h m

skort á tilfinningasemi þegar

að lýsa leikjum Íslands nú er sonur þinn í landsliðshópnum heldurðu að það hafi einhver áhrif á þig þetta er erfiðasta spurningin sem ég hef fengið hérna ég ég get ekki svarað því auðvitað er fyrst og fremst bara ánægður fyrir hans hönd að vera hluti af þessum glæsilega hóp hvernig ég bregst við ef hann fær að spila eitthvað eða gerir eitthvað það er ekki eitthvað sem ég get ákveðið

verði gaman samt ef hann fær að spila og ég fæ að lýsa

verði mjög gaman falleg

er sammála því

þú ert að fara í annað viðtal er mikil eftirspurn eftir viðtölum við brjálaða lýsandann frá Íslandi er ekkert brjálaður það er

nóg af fyrirspurnum í því en að sjálfsögðu segi ég bara já við þig

eitthvað að lokum eitthvað sem þú vilt segja við fólkið heima um það sem koma skal í Moskvu

ég ætla bara að vona að öll íslenska þjóðin standi á bak við okkar menn því þeir eiga það sannarlega skilið þannig að hvernig sem fer í fyrsta leik þá þurfum við að halda áfram að styðja við okkar menn og ég hef eins og hún gerði muni standa með okkar mönnum og þegar þjóðin nær að standa saman þá verður þetta mjög gott já þetta sagði Gummi Ben og virtist bara nokkuð bjartsýnn varðandi leikinn á laugardag en Birta nú er fjöldi Íslendinga kominn til Moskvu eða á leiðinni hvernig hefur þetta gengið allt saman ja eftir

best vitum hefur allt bara gengið vel eins og þú segir eru margir komnir

á morgun utanríkisráðuneytið og sendiráðið hér í íslenskra Rússlandsfara hvað má hvað ber að varast og hvernig eigi

að haga sér og svo verða þeir líka til taks ef eitthvað kemur upp á að sjálfsögðu við töluðum við hana Berglindi fyrr

í dag hún er sendiherra Íslands í Rússlandi bera sig að því Berglind var einnig sendiherra

í Frakklandi þegar strákarnir spiluðu þar fyrir tveimur árum

ertu orðinn einskonar

íslenska landsliðsins ég hef náttúrulega bara mjög gaman

lenda í þessu núna í tvígang það má segja að í þetta skiptið vissi ég hvað þetta yrði stórt og mikið því áhuginn sem við höfum fundið fyrir

miklu meiri en var í Frakklandi akkúrat geturðu sagt mér hvernig þessi áhugi birtist er það frá Rússum eða frá þeim sem eru að koma hingað það má segja að hjá Rússunum birtist það þannig að það er eiginlega alveg sama hvar ég hef verið á síðustu sex mánuðum

með okkur þið eruð stórkostleg þið komið á óvart en núna síðustu vikurnar þá hefur það birst mikið í því að erlendir fjölmiðlar þá meina ég ekki horfa á okkur

íslenska liðinu en það er ekki svo nei ég á ekki nógu sterk orð til að lýsa

þessari vinsemd þessum áhuga og hvatningu ég held að Íslendingar séu ekki búnir að átta sig á þessu

út af þessum áhuga auðvitað eru miklar væntingar en ég finn það bara að þetta þykir svo áhugavert

það eiginlega sem gerði þetta kleift hvaða stuðning hafa ungir krakkar í knattspyrnu fengið því við höfum reynt að beina athyglinni

ef þið hafið það í huga þá byrjum með frábæra þjálfara með litlu krakkana það er það sem er að skila svo miklu

spyrja um annað því Rússar hafa beitt viðskiptabanni gegn Íslandi síðan tvö þúsund og fimmtán ég veit að það hafði áhrif á innflutning á einhverju sem íslenska landsliðið vildi koma með hingað hefur þetta haft einhver önnur áhrif í aðdraganda keppninnar sko viðskiptabannið þýðir það að við getum ekki selt fisk og það var auðvitað langstærsta útflutningsvaran en til dæmis þá er hægt að flytja inn lambakjöt og það er mjög gaman að segja

er komin í gang

það var verið að opna verksmiðju í

í gær og íslenska landsliðið hefur fengið sent skyr þetta viðskiptabann hefur ekki haft nein áhrif mat

veit þeir eru bæði með íslenskan og rússneskan kokk ég veit ekki annað en að það sé bara ánægja með fæðið nú ákváðu íslenskir íslenskir ráðamenn meðal koma ekki og vera viðstödd leikina eftir

fundið fyrir einhverjum viðbrögðum við þeirri ákvörðun það hefur ekki verið mikið sem við höfum fundið hefur þetta snúist mikið um

stjórnvöldum

ákvörðun sem ríkisstjórn tók en íslensku stuðningsmennirnir líða ekkert fyrir þá ákvörðun nei ég get ekki fundið fundið það en ég vil bara árétta

það eru alltaf sömu atriðin sem við erum að minna á þið komist ekki inn á völlinn nema þið séuð með þetta skilríki

framan á ykkur Fan ID sem er eins og vegabréfsáritun en þið þurfið samt líka

minna fólk á að virða lög og reglur og koma vel fram því nú eru allir já það er eins gott að Íslendingarnir hagi sér vel birta þú tekur þetta auðvitað til þín þú verður þarna áfram og flytur fréttir er það ekki jú við ætlum að vera áfram ég og Guðmundur

að leyfa ykkur að fylgjast með því sem fram fer hér í Moskvu í aðdraganda og líka þegar leikurinn brestur á á laugardaginn kemur

reynum að sjálfsögðu að haga okkur vel takk fyrir og gangi ykkur vel já þá er þessu lokið í kvöld og nú fer Kastljós í sumarfrí sjáumst í ágúst